<hesitation> Ia kôfa ampisafiagnagna zegny zah hoe mandritry ny taogno raiky, aiza am leh fisakafoagnagna mandraigna no antoandro no ariva zegny no zakako? Alekoleko zegny le <hesitation> tsy hômagna antoandro, igny zegny digniko tsara be satria o ôhatra zah mangano voky tsara zah mandreigny, iny mahadigna zah zisk'ariva, ariva koa zah avake hômagna.